སངྒི་གི་ཁབ་སུ་དེ་ནག་ཁན་ཐེན་སེནས། སུ་བ་ཆེ་ན་དི་ཉམ་ཉམ་བམ་པོ་སང་གི། ཧོན་བོ་དེ་ནག་ཐེན་སིནས། ཨོ་དེ་ཁབ་སུ་པ་ཡིབ་ལོ་མེ་དི་ཆུ་སྟེ་གི། དོག་ཏ་ཀིམ་དེ་ཆུ་རམ་དེ་གི་མེ་དི་ཆུ་ལབ་ཏེ་གི། སི་ཏེ་གི་ཨོ་ནེ་དི་ཆུ་ནུ་ཀེ་ཐང་ཨར་མ་དི་ཆུ་གི། ནུ་ཀེདི་དི་སྟེ་ནག་གི་ཐོག་ཐོག་པོ་ཨིན། ཨོ་དི་ཕྱ་ཏེ་ནག་དེ་སྭེ་ལ་བྱི་ཁབ་སུ་ལས། ནག་ཨོ་དི་དེ་ཧན་ཏོ་ཀམ་དེན་སྟེན་ཨིན། ནག་ཆུང་ཆུང་ཡེ་པའི་ཁབ་སུ་ནག། ཁིམ་ན་ད་ཡེ་པོ་ཁབ་སུ་སང་གི་ཧོན་དེ་གི། ནག་གི་ཀིམ་ན་གི་སལོ་དི་བཧ་པེ་གི་ནེ་གི། ཀ་ཕོ་ཡ་ཕོགྱ་ཏེ་ནག་ཨོ་དི་ཐམ་ཆ་ཨ། དེན་སེན་སི་སང་གི་ལ་བི་ཐོག་ལས། སང་གི་དེ་ཧོན་པའི་ཁབ་ནག་ལབ་ཟུ་པའི། ཐང་པ་ཡུལ་ན་ཏེན་པོ་ཏམ་ཆ་ནག་ལོ། ནོ་སམ་ན་ཧོན་སེ།